E brôsiny io fitaovany tiane viavy zany de viavy e tena mampiasa anazy, da izy io fitaovana mandeha ame courant mamoaka rivotra mafanafana zay izy, <hesitation> manamaina volo, fisofany volo ma zany e! da misy avao koa izy ampesaigne depanera isofadreo carte mere nidiranie rano da ampesandreo brôsiny.koa reny.